هيا الحاجة الشابة باش تكمل نهارك, تتغطا بيان سيرتو اذا كان البرد, تطلق اون بون موزيك, و تطفي الضو و ما تخمم في والو